E sokatry, e sokatry zany da izy miadam-pandeha igny ka da eo da misokisoky amigneo, da ovia avao vo avy ery, hum da miadam-pandeha ka misy gn'olo da magnano akonan'io avao koa sa, indreo koa sa la matahotry ohatry zao mivaratry mikatatifiky indraiky mandeha igny, da mi- mivony indreo agnatine tragno ndreo ao tragno kidy ndreo ao lefa igny koa indreo fa itandreo masisiky gn'andro da mizoso lasitagny avao indreo.